Ku ma mõtlõ sääntse purpurverevä pääle, sis, huvitav, edimäne asi, miä miilde tulõ, um tuu ansambli Deep Purple. <laughs> A noq, midä viil? Ma'i tiiäq, kirsiq ummaq kah vist säänest muudu ja, ja sääntseq tummõmbaq vereväq as'aq viil. Ma'i tiiäq, Läti lipp ka äkki um säänestmuudu.